لو كان في امكاني اني اكون سمكة ليوم واحد اعتقد ان انا كان ممكن اختار ان انا ابقي سمكة ملونه زي السمكة النحاسيه او السمكه البغبغائيه لان الاسماك دي معروفه بألوانها الزاهية والجميله وانها بتعيش في الشعاب المرجانيه